Amle fomba fampangotrahana rano amin'ny tany avo sy ndreky iva, za moa tsy mipetra amin'ny <hesitation> amin'ny tany ambony fa ny haiko foana mampangotraka ny rano cent dégrè foa.